खोसो हवा बनावे की, तेरें काई पंखुडिया लाग रोचे। काई आपनो काई बिदली बोर्ड में तींद्र पीन वायर ने डालिन काई चो। <hesitation> आपनो काई तीनंग चालू कर जे। ती काई चे फीरिन ने काई तींद्र पंखुडिया फीरें ने ती खोसो करें। चो आपने पंखुडिया काई जे ने करें हवा बनावे। ती काई आपनो काई तींद्र ने चे ने जा जे। ती काई जा गर्मी अंदाराम ने चे वायर आपनो गर्मी ने लागे। ती आपनो काई <hesitation> पंखुडिया चालू करें ने बड़ जे ने ती असा करें। कर जे, ती काई आपनो काई जे काई चे। थंदी हवा ने जड़े ने ती काई आपने कूलर ने रोहे चे काई तींद्रेम पानी ने भोरें। ती काई <hesitation> तींद्रेम चे अलिवी सेली बहली ने आपे ने असा करें। चे सूप करें चे काई अते असा करें। की तींद्रेम ने तीन पंखुड करें चे काई। आपनो काई बिदली वार ने चे घुमे ती आपनो चे हवा बनाएं आपे।